אנא באלניסבה ללהח’תפאל דיאל אלעיד מילאד דיאלי מאאא ענדיש מושאקל קאדר מנחתפאלש ביה מאענדיש מושאקל, כימא אלזוגה דיאלי לי ענדה עיד ואטני הדאק חהה דירלנא ח’תפאל ואלחלווה והדהאיה אללה יעטיהא אססה ויח’ליהא ליא, הד ש’י לאקאין.